gott kvöld og velkomin í Kastljós það verður kosið til sveitarstjórna á laugardaginn hafi það

fram hjá einhverjum metfjöldi framboða býður fram í Reykjavík einhver harðasta kosningabaráttan hefur verið háð í Árneshreppi á Ströndum og fjórum árum eftir að Sjálfstæðisflokkurinn í eyjum vann sögulegan stórsigur gæti svo farið að flokkurinn yrði í minnihluta eftir helgi

síðast þegar kosið var til sveitarstjórna var þáttakan sú versta í sögunni

í þetta og fleira til með þeim Evu h dósent í stjórnmálafræði og Ólafi þ Harðarsyni prófessor í sömu grein velkomin takk sko ef við og það er svo sem búið að ræða það

hversu fjörug þessi kosningabarátta hefur verið og svona spennuna fyrir þessu öllu saman er það svona hefðbundið kvabb í fjölmiðlum fyrir fyrir allar kosningar að menn kvarti yfir því að þetta hafi verið dauft og síðan ég man eftir mér þá hef ég

oftar fyrir kosningar jæja Ólafur er þetta ekki óvenjulega daufleg kosningabarátta og ég upplifi það ekki þannig ég hef engar mælingar á þessu en ég upplifi það ekki

að kosningabaráttan hafi verið neitt dauflegri heldur en venjulega og ég er svona á heildina tekið mjög ánægður með þessa kosningabaráttu ég er mjög ánægður með fjölmiðlana sem meira og og minna allir sinna þessu mjög vel sem að skiptir lýðræðið mjög miklu máli að frambjóðendur fái að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og mér hefur sýnst það bara hafa tekist prýðilega og hér í Reykjavík eru kannski gleggri línur það er

annars vegar þéttingu byggðar og það allt saman og hins vegar mislæg gatnamót og það að það eru svolítið sko meiri andstæður um svona einhver meginmál

sem raunverulega skipta máli þar sem flokkana greinir á og flokkablokkirnar eiginlega greinir á Eva það er svolítið athyglisvert að þrátt fyrir að það hafi aldrei verið fleiri framboð í raun og veru í Reykjavík að þá er eins og eru komnar svona mjög skýrar blokkir einhvern veginn og menn eru ekki einu sinni að reyna að þræta fyrir það lengur að

hvað sextán eða sautján framboð

sextán já já og hérna það svona er klárlega hægt að skipta þeim í einhvers konar

og svo eru þessir tveir stóru

Samfylkingin og og sem sagt hvorum megin þetta fellur á laugardaginn það verður annað hvort Samfylkingin eða Sjálfstæðisflokkur sem mun leiða næstu borgarstjórn mjög líklega er það ekki einmitt bara frekar augljóst og miklu augljósara heldur en hefur verið að nýju flokkum og svo hugsanlega með Viðreisn eða jafnvel Sósíalistaflokknum eða svoleiðis við höfum nú búið á Íslandi við afar opið

þar sem allir geta verið með öllum þannig að ég held að þetta sé nú óvenjulega skýrt núna að sem sé núverandi

mun væntanlega halda áfram ef hann heldur meirihlutanum jafnvel þótt hann tapi honum þá væri ekki ólíklegt að Viðreisn færi með þeim frekar en Sjálfstæðisflokknum þó það sé ekkert hægt að fullyrða um það en Viðreisn virðist hafa verið svona málefnalega

nær meirihlutanum þannig að já línurnar eru bara finnst mér tiltölulega skýrar en hins vegar og úrslitin geta orðið tvísýn jafnvel tvísýnni heldur en

eru að gefa til kynna núna meðal annars vegna þess að að Samfylkingin er með mikið fylgi hjá ungu fólki Sjálfstæðisflokkurinn lítið hjá ungu fólki þannig að ef kjörsóknin er lítil og það gerist eins og oft er að ungt fólk kjósi í minna mæli heldur en þeir sem eldri eru þá gæti það gagnast

og skaðað Samfylkinguna og svo náttúrulega eru mörg framboð sem eru alveg niðri undir eða rétt inni með mann mér sýnist reyndar að að af þessum sextán framboðum þá séu það séu það níu framboð sem raunhæfa eða líklega möguleika á að geta fengið inn mann í síðustu könnun Félagsvísindastofnunar voru allir voru átta inni en Flokk fólksins vantaði tiltölulega lítið til að koma að einum

manni en hins vegar eru svo sjö flokkar sem allir hafa verið að mælast undir einu prósenti og auðvitað gætu þeir skriðið upp en það er ekkert endilega mjög líklega að það gerist á örfáum dögum já það er líka vert að vekja athygli á því að það bara smávægileg breyting á svona innbyrðis fylgi flokkanna það getur hrókerað til mönnum á

við höfum séð það sko að það hvort þú ert að fá þrjá komma fjóra eða

eða þrjú komma sex getur skilið milli feigs og ófeigs jájá nákvæmlega þú minntist aðeins á þetta með unga fólkið og kosningaþátttökuna þá

kannski bara fáum að sjá það hérna við erum með línurit hérna sem

sést nú ágætlega hvernig kosningaþátttakan í sveitarstjórnarkosningum hvernig hún hefur verið á hraðri niðurleið það má segja það þannig hvað um það bil áttatíu og sjö prósent niður í sextíu og sex komma fimm prósent síðast að vísu Alþingiskosningarnar síðast það svona var nú einhvers konar ljósglæta þar en en en þetta einhvern veginn þótti alla vega nokkuð mikill skandall síðast og þið tókuð þátt í að gera rannsókn á því hvers vegna þetta gerðist en

að ja hefur eitthvað breyst

haldið þið ja sko þetta er mjög athyglisverð þróun en það er rétt að nefna að að kjörsóknin í sveitarstjórnarkosningum hefðbundið í áratugi hefur alltaf verið minni heldur en í þingkosningum en hér hefur hún verið í frjálsu falli frá tvö þúsund sérstaklega þegar hún var í kringum áttatíu niður í sextíu og sex núna og það

sú þróun bara haldi áfram hvort að þetta verði svona á þessu stigi eða hvort það fari kannski aðeins upp eins og gerðist í alþingiskosningunum síðast en hins vegar er líka rétt að hafa í huga að jafnvel þó að mönnum finnist þetta lítil þátttaka þá er hún ekkert lítil í sveitarstjórnarkosningum ef við miðum við Evrópu í heild það eru mjög mörg lönd sem eru með minni þátttöku í Bretlandi til dæmis er hún oft í kringum þriðjungur í Bandaríkjunum fjórðungur þannig að svona

gera eitthvað átak til þess að auka kjörsóknina er líka kannski hópur sem vekur svolítið athygli þegar maður fer að skoða því það eru tölur um það hvernig erlendir kjósendur

hefur auðvitað verið að fjölga síðustu ár á kjörskrá en þeir er hérna með tölur frá tvö þúsund og sex annars vegar og tvö þúsund og fjórtán þá fer kosningaþátttaka hjá erlendum kjósendum úr fjörutíu prósent í tuttugu og eitt prósent og er í rauninni sautján prósent hjá þeim sem eru kallaðir aðrir erlendir í þessu sem eru þá sem sagt ekki

þeim hefur fjölgað síðan þetta var voru tíu þúsund á kjörskrá þá þegar þetta var sko er þetta ekki eitthvað sem og heldurðu að það sé það sé eitthvað meira

verið að koma til móts við þennan hóp eða reyna að ná í hann núna heldur en hefur verið gert áður já ég veit að Reykjavíkurborg hefur verið með átak í gangi núna fyrir þessar kosningar að bæði

innflytjenda eða þeirra sem eru af erlendu bergi brotnir og líka unga fólksins og og og sem sagt skýring á lágri þátttöku hjá hjá erlendum ríkisborgurum í sveitarstjórnarkosningum getur verið margs konar það er í fyrsta lagi kannski

að þeir eru kannski ekki búnir að tengjast samfélaginu sterkum böndum og í öðru lagi eru margir sem hreinlega vita ekki að þeir hafi kosningarétt í þessum kosningum og það er eitt af því sem Reykjavíkurborg hefur verið að gera átak í það er að koma þeim upplýsingum á sjálf

og og það er líka sem sagt ef maður horfir á kosningaþátttöku í öðrum ríkjum þá er talað um sem sagt þessa tvo þjóðfélagshópa sem eru hérna síður að taka þátt og það er unga fólkið og það eru innflytjendur þannig að þetta er sem sagt við erum hérna á sama stað hvað þetta varðar eins og víða og víða annars staðar hvernig er þetta til dæmis í Skandinavíu ég meina þar sem er mjög mikið af innflytjendum hvernig er þátttakan þeirra að mælast þar er það eitthvað

ja ég hef nú bara skoðað nýlega Noreg og Noregur er á svipuðum stað og við varðandi heildarkjörsóknina það eru um það bil tveir þriðju sem kjósa þar en innflytjendurnir sem kjósa þar eru bara einn þriðji þannig að það er miklu minna en ég sá líka í rannsókn þaðan að eftir því sem innflytjendurnir höfðu búið lengur í landinu að þá voru þeir að kjósa í meira mæli og þeir sem voru búnir að vera í Noregi í tuttugu ár eða

meira þeir voru farnir að kjósa á svipuðum nótum og og aðrir og heildin sko síðan má líka nefna að í Svíþjóð ef menn hafa áhyggjur af lágri kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum að í Svíþjóð er hún enn þá mjög há áttatíu prósent eða meira og af hverju er hún svona há það er vegna þess að Svíar eru með það kerfi að það er kosið til sveitarstjórna og amta reyndar á sama degi og

þannig að ef menn vilja keyra upp kosningaþátttökuna í sveitarstjórnum þá væri kannski ráð að huga að því hvernig Svíar fara að þessu já sérstaklega þegar kosningar eru orðnar svona tíðar að

svo margar að einhver sagði mér að ein á ári þannig að þetta er svona álíka algengt að við séum í kosningum eins og við horfum á Eurovision

en aðeins svona bara varðandi kannski áhrifin á landsmálin í þessu öllu það kom ný könnun í dag og það er svona stuðningur við ríkisstjórnina er eitthvað að minnka og stuðningur við v g hefur lækkað eitthvað en svona er eitthvað hægt að lesa og er það einhver regla til dæmis að ríkisstjórn flokkum sem sitja í ríkisstjórn að þeim gangi ver eða betur í sveitarstjórnarkosningum einhverjum

flokki í svona sem sagt öðrum kosningum eins og sveitarstjórnarkosningum en hvort

einhver úrslitaáhrif er ég ekki ekki viss um en það gæti verið svona einhver tilhneiging já það er náttúrulega vitað að þó að sveitarstjórnarmönnum sé illa við það

því þeir vilja náttúrulega láta kjósa um sveitarstjórnarmálin að þá er það algengt bæði hér og erlendis að landsmálin hafi líka áhrif ríkisstjórnum sé refsað eða menn láti í ljós óánægju með þær eins og Eva Heiða er að nefna og það er fleira sem sem að getur komið þar inn í við sjáum til dæmis ef við skoðum kosningaúrslit Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík alveg frá nítján hundruð og þrjátíu

flokksins hafa unnist og sumir halda að það sé af því að borgarstjórarnir séu svo vinsælir eða hafa verið svo vinsælir en þeir hafa allir unnist þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var í stjórnarandstöðu í ríkisstjórninni þannig að kjósendur í Reykjavík virðast virðast þá hafa verið að kjósa eða refsa

en auðvitað eru landsmálin ekki það eina við sjáum til dæmis dæmi um hið

að flokkum getur gengið mjög misvel í sveitarstjórnarkosningum og þingkosningum bara hér í Reykjavík er Samfylkingin að mælast tiltölulega mjög vel um eða yfir þrjátíu prósent en fylgið var mun minna í þingkosningunum þannig að þá heldur maður að það séu staðbundnar aðstæður í Reykjavík sem hafa áhrif sérstaklega á